Onedio nakeyuyu neredio nundame dion ndame dio nujan del mundo ndame nuu kué dame'e, cuenta nivel nacional un ndame mexico nichenra nadme jun he nundume ndame, mixtepec ihó mixtec, zapoteco, nahual te ujun ujun un chandali ihá nii legua ihó ndame un lengua materna kachí ndame ujun iña ndio kuéña iña na'a inre di'ó ndame nagual ndame kueya iho te ndió na dio nachiva tuu nanguna ndinikachitiu kueña, nare ndiú iin keratundo ihó ni ndo chí nichina ndio naxa indigena dangachi español nunye jeraxhi yee hí, india indigena chi ndio continente americano ihá salva, salvador ye ihú ndavera keyeme un continente americano kenga chi ihá, chine india equivocadamente kache hí nuu colón ndiyeme america ihó kué, nun indigená na ihó cha'a nda indigena na me mixteco zapoteco ya'a iin ya'a nuu ndavinga chukuno nuyuu kué lengua materna uun ndame continente americo ndaga tedamen ujun continen europeo ho asiatico chai ñai injetaiña chatini ya'a nuu yinguanka iin kuá enunka yinguera ndiyii ndo ndavi'a iin ndonde ndegua lengua a nivel mundial akun aku ndachindiu ndijundiava lengua iho a nivel mundial retui ihá achinunui ndangu.